Mineq tiiäq, või-ollaq kunagi tulõviguh või sääne asi võimalik ollaq, aga täämbätsel pääväl kaiõh, sis kasvai naabririigiq väikuq ei saaq umavahel küländ häste läbi, sis ma ei usuq, et terveq maailm olõs tuu jaos võimalik.